Ni jnɨnchi pintura naá, te ni <noise> lakeenchi iyu'u ndute te ni kua'a, te ni te ni yekuitanchi ni nalakayɨnchi ve'e naá xilo kuu kui'ya <noise> kujnuni tabique naá ichi ve'e naá, te ndɨ'ɨ naka'yɨ.